Cun i amis a m'pias giöghi a le carte, giöghi a pinacula e praticament ëntà pìé tërdes cart a la man e pöi dopu ëntà sërché dë fe dë pocker o dë scale, le scale a van da l'as a l'as, cuindi tüi i nümer pi le figüre e basta